Kliimamuutus tähendäs, et pall'oq eläjäq piät kolima. Näütüses <hesitation> kiä eläseq külmenbideh kotussidõh, piät või-ollaq põh'a poolõ kolima, kiä eläseq lämmämbideh kotussidõh, näidel või-ollaq muutus territoorim, kos nä saavaq elläq, suurõmbas.